<hesitation> sekarang tu <hesitation> makin kesini jaman tu makin maju <hesitation> peradaban makin berkembang, terus jugo dak cuma peradaban, tapi jugo manusio nyo jugo berkembang, dan alat-alat yang digunoin manusio jugo maikin taun makin hari jugo makin berkembang, sekarang manusio dipermudah kalo ketiko pengen bikin sesuatu, bikin bangunan <hesitation> ado alat yang mempermudah untuk menancapkan paku gitu, kalo dulu mungkin harus dipahat sikok-sikok, dibikin simpul segalo macam, supayo tahan, supayo biso nyatu, tapi sekarang dak perlu kek gitu dak perlu makan banyak waktu harus mahat sikok-sikok, harus bikin pola nyo dulu, sekarang gampang tinggal di paku pake palu atau pake tukul kalo orang nyebutnyo di jambi, nah kek mano caro nyo tu simpel, <hesitation> paku di tancap di tarok di dekat kayu yang mano mau di tancap i paku nyo, tinggal kito pukul kan bae dengan <hesitation> palu nyo itu tadi gitu lo Dan palu tu jugo mempermudahkan kito untuk menancapkan paku, dak perlu kito bersusah payah dengfan tenago extra untuk menancapkan paku. kareno di palu-palu sekarang itu, sudah ado yang teknologi-teknologi yang <hesitation> dikembangkan. entah itu palunyo <hesitation> kayak per gitu lo, dio itu kayak ado pegas nyo, jadi ketiko dipalu biaso santai bae tu kareno do pegasnyo, kareno kayak lembut, kayak ado karet gitu, tenago yang dihasilkan itu jugo banyak jadi paku yang masuk kedalam kayu jugo makin dalam